كتاب أو رواية قريتها مؤخرا هو رواية الفيل الأزرق هي رواية شيقة جدا وبرشحها لغيري لأن هي رواية مختلفة ورواية شيقة جدا لأحمد مراد وهتعجبك جدا يعني.